<hesitation> ukar ekein ewey ukar ekein ewey, oho nu mi wol yi mu ekein ewey yor ekein ewey oya ubo na, edam mu atumn yor nu evon ewey eva me ta mu adu yor baw kpe nu eja ta okunu baw kpe me ja me dia, esi nu ukpe nu nara isuwon ivom ta tula, mina nu ubaw eji na ator, egenei yor eja nu ator uda mu kpe nuru igbeny nu uyow nara udamu ta lala imemen dor idiom ka abo okunu ida mi yi gbiye imomini ewey on ikpol imomini ewey ego te utom idiom ekuru te enute, utom imo, utum okpoki nu me va de nu omo, mu ta esi, esi nu uvon iyow ibire uva mu ta eki, imova ka uwane va de uyi diante mu ivom uvai, dor imo nu imo nu imowor nu wor ma dia, wor nu uyan imomonen eny nu imomini isuwon, ukar ekein uwey omenete uduko mam mu ta de ojukuru, wor nu uvon eda uva gbe di mu dia, utam mu ta de ojukuru ibiribe ojukuru okpoki me kotu kwo uyan, dor okuvo nu wor mu va rere nu mu va dia imenen dor uji nu ahrar ofuruke i ivuwo te baw nu ivom ekein ewey yor, edam atom yor sosow, oso ayaw ubo otule se baw, edam atom yor ka okinune genene inwin baw mam mu baw kpe ebinene ta ja utor banu baw ejo, yor imomini ewey nu efir ku baw nu abo nu baw eta ja na krese baw elora ewey yor Enu ekpeinȳ okunu me dian iwaya ka emon iwaya edian edogi, eta dogin nu ifofom abo okunu on me reregne mu ivom ekein ewey, utom udier mona ikpol imo nu ede ta dogi ifofom na yor oyi adu ivi, idion nu mi giva eyan inyor nu me kum va ta menene enunu ogbange eta inum magne umene omo ke krese eduw te imo avire, evo ku mu avom baw, imo avire nu eduwu mi ede ta rere orere dier, sosow eni ekuru kpekpen mam mu eyi yaw eni ka, eyi yaw ekein ewey yor eya seneke mu ivom oho vi eyaw iwaya yor eva yi sise oku nu ikpein okunu omo ovirese inum magne dor omo mo mon iwaya mo diana, dor nu omo ka mo va yonke mu da nonw nu ayi nonw, omo mo ta inum magne mo yia, otu te inum magne ovu oviresete ivi, isay ma dor enu ogbange eta go te abi nu ite iva mi isay mu inwin ubi gina ka emon iwaya, dor ovire wor ota diande mo ogbo nu ota dogite ofofon ode va yi dia do okunu wor mu mona, dor owey nu ema okpor okunu yaw oso oyan sise mu okporivom nonw, oduw ta, oyi ka oyite omo dier baw edam mu atum yor egen ekein ewey yor oso odian mu avom baw eyaw ekein ewey eyaw vayi sise mu inwin okunu owei mo yo kuro mu esina, mina esina nu owei obirenen mo tam mu epekam, ututu eni ekpen ebire, ubum ebire okpoki, mina esina usokun mo ta tul lu epelam uda mu kpe ibire isuwon nu ibire ini okpoki Iyin inwinkio okunu eni me vuv wol la me ta du eki, eduan mu eki ka owey nu ota den nu pani garri, ude nu pani garri ibire isuwon ikpoki oho nu mu kpe ukor mu yi tul la, itul te ibire iseva okpoki oho nu mu yi wanyi ikikire baw mu yi deya, mu yi deyi inum nu ewey ewane de, imenen dor ukar ekein ewey abo okunu oyaw nu imomini ewey abo kunu mo monese udier, enu abo okunu me wuwa tubo oso yor nu edam atum yor, oso oyaw ubo otule se edam atum ma dor oho vi eyaw irhor na yor inu ikpen okunu ewey me dia eya kie ewey nu me dia, ewey nu abo nu aswei nu me di idiom, ku ewey nu ewute iyor imovu nu goment me menene ke eni dor nu inwinfom mi wol la.